كمية المويه اللي أشربها في اليوم تقريبا. يعني تقريبا ، نجول مثلا، كاستين لأ، علبتين مويه كبار إللي هم ال <hesitation> اللتر ونص، وفي الأسبوع يعني مثلا، جول لتر ونص، يعني جول اثنى عشر لتر.